Tengule isufuria, isufuria, isufuria tengule ukutengure amakasa akakuhoka, tengera amakasa akakusukira, utengere amakasi akakusavana, uweze uterekere uvugare, uweze uterekere ing'ande, uweze uterekere i- evu- uvusuke, uwese ukandile uhate, uwese utengere i- ihi- uha uhate ing'ande, uvugale, uwari, syoni isyo wesa uterekere isufuria, ila kwamuda maalumu, uwese utu- uvugale wesa uterekere pamunyi. Uvusuke uwese uterekere kumie, pavusiku uwesa utengere itsyai, pamunyi uwese usukire uvukalehu <noise> nakilavu velevule ui- ikivya, tuterekere ing'aande. Ikivya kikyo wesa usukire uvusuku wamalaki, ikibya kikyo wesa usukire uvusuku wandosa, wutera ukupendulila kama uvugali ukupindulila uvugale, ukupeindulila uvusuko kousukire uvusuke, ukusukira uvugale. Ila kulihilungu tena wesa usukire uvusukwa wamalaki, wandosa. Afu isufu, nkuleli liputu wesu utenge uwesu nekira amakasi, kulili stikidovo wesa uvikire uwunga, wesa uvikire umwinyo, wesa uvikire. Isinu isyatofauti tofauti kama amatsebele, uwunga wangno, uwunga wamasebele, uwesa uvikire uwunga uwamuogo, uwesa uvikire utsele, uwesa uvikire isuhari, uwese uvikire, namajani, afu kulisini singe kama i- e- ikevya ikivya wesu twesa tuse tusukire kikare kwakwajija kusabe kuvigimbi, edungu wesa ulisabehile uwesu wamisisi uvugimbi apyavutengu ukulula iliputule ili uwese uvikire uvugimbi <noise> uwapya usyokera. Lisufuria lilyo uwese uvikire uvugimbi nawene uwapya utengule ukusyokera, ili luputule ileka ukubatsuka. Haya i- utele ukusyokerera, isivo kusyokerera nasyene, haya ihivya uwese utere usabulile, inyururu, isufuria najene uwese usabulili inyululu, koumu isyinu syoni syoni isyo siterekera mwijiho hama utera umwinyo, tumile ukulunga amafuta ulunga, numwalaki mu- muwali, mumboka ijamajani, isyo syoni nitumila ukulungalunga mwijiho amafuta, isyo syoni nitumile ukulungalunga meijiho, aya unitse utole naniliu, utole uw- uw- ihijiko tumila ukulila. Tumile ukutumila imboka kuli ikijiko ikyamboka nkyakurira kulimake, kukidili imboka, kulimake kukwa tukidili uvugare kulisimaki isyakukidira isyakisasa, nisyakatari isyakatara amajinza. Ilisaiji tumila imimake kwasabu vatie vakisasa vajitu tayari.